كل يوم أجلس ساعة أتكلم مع chat gpt مثلا هذا ال application وايد وايد مميز وايد بيقدم اقتراحات بيعدل اللغة بيشتغل معك موب كأن-موب كأنه application لا أبدا والله كأنه إنسان عنده وعي حقيقي، بيدربك عدل تصير في اللغة ما شاء الله.